Manahaky anizao ñy ho tohiny rehaky toy e: -"Reko iha hifindra traño aminy tanà vaovao añe ,ñ'añy va ñy soa mare ,sa ñ'añy ñy teanao mare ,tsy maha tamà anao va ñ'eto."